Kutomong fɛ imi fok nta ra me ni kusotꞌin nazatse yet kutomong fɛ adakunom cɛɛt ni fumung wu ifɛ ajɛrɛ, fɛ a nye anet-awe yime ni susung zatse. A ku nɔɔk na sonong ni kɔ, na kap ikɔ me, na tot ikɔ me, anɔng fɛ a di ki sɛ kuyak. Akone fi in di fɛ, ikyɛng fi in fok nta me ni kusot azatse yet ikap. Ikap yet ikyɛng kak fɛ adakunom nye ye-ye nɛk kazatse, fɛ a di nye anet-awe na kap. Ikap da ka nɔɔk ikyɛng iya. Ikap da ka nɔɔk ikyɛng fɛ i di ki tarang kudaam, nɛk ki sɛ nayak ikɔ, i da rɛp i di tarang kudaam, kyɔng tɛ fi imi di cɛɛt aza, in fɛ itsɔm tarang kudaam. Ide me dɔng ki in kap, na sɛ itsɔm in di tarang ndaam zizɛɛt zizɛɛt iyɔng fi i ki daam ni kusotꞌin, ni kusot bafɛ ari min. Ikap yet ikyɛng itek, ikap yet kuzam e kuzining awo, ki itot ija ngma ba yes anet ikap, da tot íbong, da tot ínyon, da tot ínyak ni ishɛrɛshɛ me, ngma i se ayɛt ikap. Anɔng da sak da nɔɔk kuwɔp nayak, da nɔɔk nasa nayak, da nɔɔk kazatse nayak ni kap. Ide me dɔng fi in fɛ, imi fok nta ikap. Ama nɔng in bi kutomong ibɔk fin in ra, kuyɔng fɛ ku yet itos. Ki in ne naro ikap, na bin sonong, na tos. Itos ares ni ki sɛ itsɔm bà. A yɛt ntomong ɔng fi in fok nta me, ifi kap ni kufi itomong itos fɛ adakunom sak in tees, in ren. Iko ko fi in fok nta me ni kusot'in. Akone yɔng fi in ra adakunom di nɔɔk- awon a di nɔɔk agap, na gbagba nɔng in di ra kutomong e.